Áa nga ni'yusa nga ni'yu ja tjin ni'yu xi bitju nga nitjin ni'yu jmáa- ni'yu jma ngat'a kjin tkuya ma ni'yu tjin ni'yu xi ijin ni'yu jma xi nitjin bitju tu jmáni tjimakuasa majé b'éjñare tsa nga tsa yajo tsa nipáan tsa mi xi axi k'ia b'etejo kui xi m'í ni'yu jma ku- ku kui ni'yu ijin kui ni'yu 'ya m'íngakuasa kja'é tkuyaní ni'yu xik'ia nga- nga jñúu bate xka kui ni'yu ngat'a nguida tsuba ijin <noise> nguindá tsindá ndaba'e nguinde nangui tsinda ndaba'e kui ni'yu'ya tsure xuta tanga tuxi bajó be'eña kui ni'yúu ijin xka bate nga- nga chu ndaba ijin b'e- b'etku xichine'e kui ja kui ni'yu'ya kui nga chatsí tsuba nga'ya kui tsuba nga'ya bitjují kui ja ngat'a nga ja nitjin ku nitjen nga bate xka nga xki jñu xki jñu xki jñú tsikjié tsa najmítjé tsikjié tsa mí najmí kui ni'yu xi m'íre 'ya ku ki kjua ijin kuacha kún kui ni'yu ta mitsa tsanga ijin najmíri tsanga tsa kucha kuasa kja'é ni'yujúun Ni'yu jun tsúnire xuta mají nisí nga kuasa tsa kicha lata tsa mi najmí tsi'in tjin niskindi xi lata najmí nitojúnde kui nga kui ni'yúu kui xi ndiba kuasa nga jñúu 'ya tsure ijin ni'yujun m'í xi'a tanga mí'e faema kui ni'yu nga b'ema kui ni'yu tsanga tisufée ni'yari tsa kucha xi kuacha ngani'ya yaxa ni'ya tukuacháchiñande tsikisitjen tsabéri kui ni'yu nga manganguiri ngat'a nga kjineña chúu kjineña kui ni'yúu kui nga ijin ja kuacha tsi'in kuacha tsi'in xi m'í kui ni'yu- ni'yujun xik'ia ku kja'e ni'yu jma ku kja'e ni'yu'ya kuacha tsiín kui ja